Oaw ko dem galiaarej jyut dum hootsamansosay Nama ka kalakor duto yuhore maa kopat onan oaw yihare man Na ii nanaseto yari bone o ekki tiyare man fae'en